Launiji korejum e siftoroyam e dundu, so dungu daraake ndiyam e topa. A tawan gene fuf laatake korejum, ende gene ɗen a rellata mbodi e nder. Nde dungu waɗi fuf min jaha demal.